Nde mi nani kalimaawa "freedom" ko wiyeete yenci, ko waraata dow hore am kanjum woni, yenci taagu. Yenci taagu kon yahde kotoye fuf to yiɗi e duniyaaru ndu joɗo wala laggowomo.